Fizaragna parasoly ah, <hesitation> parasoly ah, misy le <hesitation> tahony le fitazomana ananjy igny le mampy barahana ananjy alongany, de avy akeo koa misy vy ah misampasapana le mandrafitra ananjy hoe tegna hoe igny fa ito le ravigna parasoly, de avy eo koa le parasoly nefa sy tonga parasoly raha sy misy fitoeragny, de misy fitoeragna parasoly koa zagny.